الكلب يحتاج تقريبا ثلاثين دقيقة إلى ساعة من التمارين يوميا حسب نوعه وعمره. بعض الكلاب مثل الكلاب النشيطة يحتاجون أكثر ممكن يوصلون ساعتين. التمارين تساعد الكلب يكون بصحة جيد، وتخليه سعيد سواء كان يمشي ويلعب في الحديقة. من المهم كمان نخصص له وقت يتفاعل معاه عشان نزيد من روابطنا.